Ulludu e rawaandu ina seerti e geɗe keewɗe. Idii fof ko jikku. Rawandu ɓuri waawde ɗooftaade e jabde yamiroore joomun e diine ulludu. Ulludu ɓuri yiɗde ko wonde gootel tawa teela. Rawandu noon ɓuri yiɗde ko wonndude e dawaaɗi goɗɗi. Ulludu ine waawi hoɗde ladde. Rawandu noon ɓuri yiɗde hoɗde ko e nder wuro, hakkunde yimɓe. Ulludu ɓuri yiɗde ñaamde teewu e diine rawandu. Rawandu ine waawi ñaamde ko heɓi fof.